Konia na kutuao kadaoña chi to dikan oni dakuao ta jan vichi xa nrui ti dakua ñaxó, ña kadao ña kuxio jan chi ni mio ta ngu kutuao, vichí kuana kanradana vichi ti'i ta kanrada ni mita chí kianta ya nrui ni kadakua ña, ho tutu o na nreo anria kanña nunguan keo a deen a aciti, a yá'a a tinana nada keo tañajan, danguan kutuao kadaoña to otuao o tuao chí otuao kadaoña doko ni xanajan ta nridajan ngu ka kenna ña chuñona ta ni kua kuchina.